Owu emi ukanamde mkpo usid and hin toño ini amanade edi note mmi enye ebin ama owu nduekied enye edikan ọkọduk unam okuk akaka ọkọduk unam okuk enye ewid owu iba ke esid oro enye osukhọ owu usukkied mkpo oro ama afina min tatu eke anamde unem mi inemke nnyin ikedi iden owu itie. iden owu itiaita ma iban ita enye ekedi iuid aba edisukho iden owu usukkied edi oro. Mkpk oro ama anyad nin esid ata eti eti emi ammde aan nto ubọk ke iban oro mmen nwọrọ mka ufok mfen nkeduñ nsana mbin eken nyak mmo ọdiñ do ma e mbin odun usuk ama ada mae ami nkadakha ma e oro akanam min ami ntañ iban oro owọrọ nka ufọk efen nkeduñ nsie anyin mbaña mmo nno mmo udia nkama mmo tutuu ekem ini emi enye ke idem idem nsie ekudde ke se enye anamde ifanke enye okuud min ami ndi ufọk nkedi ufọk mma ntiñ ma e o ah nte e ke emewid amakaba iyip owu ke ntak oro anam nyemke fin enye ama ọdọkho min ete min ke imo ikediọhọke ke mkpo oro iyeyem iyip owu ntak oro anam, <noise> ema ekesi mkpo oro nte ke, <noise> ekpeme ọwọrọ edi emen min nnyin iworo ika ufok Abasi asña ma mma mi ma eyin ekami eden owu kied ekechide akpri akpri ma nwan ekedide akpri akpri nnyin ikasaña owu ifoñ oro ika ufok Abasu oro, enye ama ọdọkhọ ke ikada do ke ika ndiduok mkpo oro, mbiad mkpo oro nsi mak otudo mbin emo inyenede afiak onyọñ edi ufọk ndian e imen mkpo oro idan ika ufọk Abasi mme <hesitation> ekud usañ ekeboñ akam ebiad mkpo oro ndin ama mfiak edim ndin nsaña ma e nyoñ ndi, nkonyoñ ndi ndiketan ndito eka mi no ka anwa mfiak nyoñ ndi bed ke anu ndifiak nwọñọde anyin ndidiọñọ dad ke mkpo oro nnyin ukemende ikudd enyọñ ke nnyin imemen ika ikabiad ibiarake ama afiak adian nnyin kúsuñ mfen enyon edi mmo ke mkan nnyin odu ifin do enye ekedi mkpade ọkpọñ mkpo wo enye ọsuk ababadd ke emo ima ibiad mkpo oro edi ami mọdiọñọ ke mkpo oro amfiak adian nnyin ọnyoñ edi ke mmodo odu tutu esin mfin eni mkpo oro ekesuan ufok oro anam nnyin ndito ma mma mi nnyin idukho ke emen tutu sim mfin enn nnyin idedu mi owu mfen emi akafiakde anam esid anyad nin ke efuri efuri uwem mi edi edenowu mkekade nkenyime ima kim ndude ke akamba ufok nued kpukpru nnyin imidiọñọ ete ke iban ana edu owu emi onukde mmo ke ekpub mok otu do nin idie o mmo inana owu oro onuk mmo ke ekpub aba mmo ke ekpub anwam mmo mmo ididup iduk usun emi nufomke anam min mak ukekpibi edenowu mak anwam min ke itie ufọk. Nkemyuñ nkura nwed oro akamba ufok nwed oro akpakanade nte nsian e nyak ami ndinyene idu owu Abasi nte yak ndo e emi edide mkenamke edim ndido e edi emi nkiwade nwed oro idu owu abasi oduk inn esid ami nnyin me yak ndo owu eke ke enye akanwam min ke ini nkade nwed edi ami ma e imetoño inamke ndo mmio ami nnyene esid mman ndito ita nnoe ndito ita oro ikaba ke mmano akpa oro ekedi kied oyokho ikaba edidi amana iba nwan ima edinowu emi anamde ndito oro esim ita. Enye ama edi esikama mino mfana idọkhọ ami ke idem idem mi ndi owu iko o, edi mmuyemke min ukwe iko me itie mi enye nko ekedi ọwu iko o enye esidada iko ebine min kpukpru ini ami ntwaha siak mme aka akamba ufok nwed mme bo ukpep mkpo enye ikikaha akanam mme mkpri mkpri mkpo emi emyuñ enye onyañ ọdiọñọde ndinam ami ma ei imedo ibighi imedo ibighe bed nkuudke oro ndo siak ukinamke ndo nkukuud ufan itu okaad ufan siak inamke ndo ke nnyin ndida ndidu ndidu enye iyem min iko nsitotukho siak ikeyemke min oro iduk ke nnam nmen emi afinade obinadem mi, edi ke ediyie usen kied eyin eka mi ekeyem ndinsim ndo akpri adiande min ke eden nwan ekeyem ndiam ndo ami nmaka uma ndika nkedeo mkpo nxo nsie oro mi ke itu iban iyem ndinam ndo ana eka mmo edeme mkpoduokhi ndiñ ufọk toño ke akpri nnyin mma mi esidrdeme mkpoduokho ufọk enim edi modiọñọ ke se edepde ikemke nte ami mkud, nwọrọde mkud nte enamde ndo ke efen modiọñọ ke ana ndep mkpo okokhode